Kwar wagəmaan u ngən kansəsə féé mau ngə wee to kəi kura usuyi yi puú tet a baata kəi wo, ɗəm kə káá a tom minda kaafin ngə ko ko ngə kərkərra minda ɗoora sisəna kəi káá yi kang duru a tanda yi solsəra, yi ko koyi sɛ mbəseyaa, ɗəm mee mbəráá sisə nə kəi káá yi wo duru, wo yi wee mbəráá a ham yi solsə ən tisə mbaráá yi wa. Siyo ndə kadoo himbowa ma ya'a a tandana mbən ma'á tantaɓoso ma ɓanda kwááta a tandawa. Mbən ma'á ma kwaro peera mbən ma'á ma sikoo peera mbən ma'á ma kanməra. Siyo ndə hansə ya'a ma himbo mbən ma'ásə etewa. Ma mbəseyaa nən kéesəsa tetkə mee sən na mbə féé-féé féé, mbə káá mbə ko məbməbra mee miniu mbəráá kən mba ma mbəseyaa kən, ma lausiso mbən ma'asə ete titiwa. Pə mee ngə too himbə ngə nasa mbəse yaara ngə nasa mbəráára, yin káá yi bəd baa ban nasə mbəsəsə ɓa, a tom peɗe peɗe mee to láára ngə sake ngə wər himsisora, me miniu ngə nasaa mbəráára yi le ngən ngə lesə ma ɗoora Kaafin ə kaa a toma'a ngə ma'a ham yi sə bara balle yi ma'a kwarwáágo, ham yi ko sə ko yi taa mbəse yaa ma mbəráásisoɓa, minda kəi ma'á kwar edsisiwa titi har kiyi le tanda nga yi fad bəsa kənso. pə paman kwahari ngə too too kə ngaa séé-séé, yi kwalaari ngaa kər mbəráá ngaa na, ngaa kər mbəseyaa me sə solo, a le fer kə ngaa ma mee kə ngə fang wa ma kongsa tomaasinda, ngən yaryara, wo yi nəd kəd, non yi solon ma ngéé nga ngən nasə mbərás, yin nəd kəd don yi solon ngən nasə mbəseyaa. Ngən masə ngaa koa lumu tomaa ngə pəə, ngə ti emba mbə kong ni pə ngə mara. Aiya, so yi kwalaari himbo ko ya'a bə a tandaɓa sə solo ɗon kabsa kabsa yi bana u kə ngaa taa sauki a sinwa. Me ngə sol ma irinsiyi nə a tanda maso.